طبعا انا من طفولتي دائما حلمي وخيالاتي انه اختفي او اطير. بس افظل الطيران مرة ممتع يعني. اما الاختفاء ما عندي شغف للاختفاء واني اكون شخص مخفي. ما عندي فضول اني اكون مخفية والناس ما تشوفني وانا اشوفهم. لا ابغى اطير واحلق. واكون حرة طليجة كون شعور مرة حلو.